<noise> Ajan yachikan iin yo'o tiempo vixi, iin yo'o tiempo ini iin yo'ó tiempo savi tiempo vixi kenjante yo'o uxi iin uxi uu ni yo'o iin yoan keo otixi yuva'a kana kan kayoyika tute te kanda, yuan yuka tiempo yuka tiempo uviji kita uju yo'o uu yo'o oni kenja tuu kuju tachiana xhita chi ajan nda'a ndakoyo ndaknta yuu uni yuku xha'a yuku nda'a ininga nakuu ne kuiti nde akonkoni yo'o kon oon onyua njandi nakondunda chikua ujua njan ndaxama ndaga nda ñón ndakanayu yuu nui yuka kuj yukunukote tenga koto yuu ko'o tiempo savi yo'o o'on yo'o iño yo'o njani ño'o xo un tiempo savi nde oni savi noni. Noni kivi ko'ó yunga ko te ajan nani kivi ko'o yuu nini a'a ko'o yuu xavixo okon kuu savi, tenu nii xa' ko'o yuu chixuite tuu ndatin koikoin iin yo'o ñatutu, untuana savi kon chindadi ini xhi naxa'a xuanti noni ke ko'o yunga xuanti yo'ó onayuan nde najn ndaxanino konta savi nii iin yo'o iin njuan kivio xo'o unde xangani xavi konda kuun yian njanxan yandi tetua, tua kon iin yua yuu yichi xuni tunga xuani njani tunna xavi tude njau njua vixhi ni yo'o kunde ma'u ndeji nixuu ndajiyo ndandi yo'o tiempo vijinro.